<noise> في احد الايام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطا, فصار صغير وللاسف عجز انه يرجع مثل الاول ,فصار يتعايش وصار يشوف الناس عن قرب ,والناس يحسبونه مات ويدورون عليه ولين واكتشف اشياء جديده وخبايا ما كان يعرفها والناس حسبه ميت وشاف الناس اللي يحبها.